في أحد الايام صغر ساحر نفسه عن طريق الخطأ، بعد تجربة سحرية فاشلة، صار يتنقل بين بيته <laughs> كأنه في غابة ضخمة، ويهرب من قطته اللي صارت تشوفه فريسة، <laughs> حاول يوصل لكتابه السحري الكبير لإلغاء التعويذة، لكن يحتاج مساعدة فأر صغير كان يراقبه، وصاروا أصدقاء في مغامرة لإرجاع حجمه الطبيعي.